Rehefa manao voyazy na mandeha lavidavitra igny, le tegna mety aminah alôha magnano lamozika satria raha ohatra hoe hiheno ma- <hesitation> mitandregny roman na miheno boky zegny sarotro be ny <hesitation> ahafantarana hoe satria le kaofa mandeha dia lavitra zegny mila misy sovenira agnaty lohanao hoe amin'ny lamozika araiky satria agnatin'ny hira araiky zegny misy sovenira apetrany sady mampilamindamigny saigny no mampije- <hesitation> mampifantofantoko kokoa amin'ny hoe andeha amin'ny tany karahan'zegny zah de milamigny tsara be saignanao.